एबे एसनक त एबे कतेक न कतेक बडउ जनावर ना जुन यापन ओथिया दुश्मनवाके कहदेउ न हुन्का जुन मारे एसिअ, खाएके तहिया मारे एसिअ हुन्का के झुक्याओके तंहिया कथी कथी मने उपाय लगोसउ । सबसे सुरुमा त एबे गिर्गिटिया नै पर्सिहे गिर्गिटिया कतउ कि उअ जुने <hesitation> जसने चरैया, चिल्हिया(चिल्हि),नत इ कथी कथी हुनकाके जखनी धरे यसिअ खाइके तहिआ हुनका मने यापन वाही रङ्वई फेर देसउ । रङ्वा फेरैक माहा त हुन्का एबे ओकर एजरावापजरावा ओथिया जसने रङ्वा बडै ओसने बनदेसिअ । ओसने करैक माहा त हुन्का चराइ सभ झुकेसई देखसई हैने हसे उहेसे एबे हुन्क बचसई । एबे यको फेरी बहुते बडै ओथिया जिबजन्तु सभ जसने तितुलिया सभ फेरी यपन दुश्मनवा बचेके तहिया, एपन रङ्वा फेर्सिहे । एबे जसने रपतिया करे गेले यिअ माछारी कतेक माछारी हसउ हुन्का हसे जसने बडहटी माछारी हुन्काके खाय एसई जौ हुन्का ओथिआ कहदेउ न बलुवा भितरा कसके क्या माजासे सन्ह्याई देसउ । ओसने सन्ह्याई माहा हसे उअ बडहटी मछरिया देखे हैने सकसउ हसे हुन्का कहदेउ न बचसई । एबे सपवा फेरी एसने भागई भागईकी कखनो एबे मन्सावासे बचेके तहिया फेरी हुन्का ई पातपतिंगर हसई, बलुवा हसै ओकरा मा फेरी डौले से देसउ ओथिया लोकाए सकसउ कहदेउ न हुन्कर उ एबे खुबिए भेलाई ।